في الاصل الفن هو كيهدم المجتمع او كيعطي واحد البعد جمالي للوجود الانساني ولكن ممكن اتحول اكون عندو تأتير سلبي الى تم التوجيه ديالو من شي ناس اللي عندهم نوايا غريبة او شادة او يعني عنيفة